أول شي أغسل الرز تحت الماء الميه عشان تشيل النشا الزايد وبعدين تحط الرز في الجدره، مع مية بكمية ضعيفة، كم ضعف الرز، خليه يغلي وبعدين خفف النار عليه لمدة خمسة مدة عشرة، خمسة عشر دجيجة لحد ما يستوي.